اللون البرتكاني دايما مرتبط عندي بالأكل. واكتر ارتباط اللون البرتكاني او كلمة البرتكاني في فصل الشتي لما يكون في فواكه او خضوات يبقى لونها زي لون البرتطان: زي مثلا العدس زي البرتكان وبرضه زي الجزر وزي أي الوان تحمل اللون البرتكاني وفيها فيتامين سي، ودايما يبقى مرتبط في ذهني فيتامين سي، لان لازم نتناول اي اطعمة لونها برتكاني عشان انحافظ على نفسي من نزلات البرد وخصوصا في فصل الشتي.